أكيد التلوث إن التلوث حكم إنه يسبب فيه <hesitation> بيئة صحية غير ملائمة للعيش في بيئة يعيش فيها الإنسان بسبب الكثير من الأمراض ومشاكل صحية، واللي يؤثر وعلى البيئة بصفة عامة يؤثر على الإنسان، أما الفقر يقدر الإنسان يبغى يتعلم يطور من نفسه، ويتخلص منها مع تطور <hesitation> العالم الإقتصادي.